ताल सोच के हाम्रा कथी याद आबाइया हम भाल के बात बा हम पोखरा गेल रहली त उजना फेवा लेक कहे वाला बारी एउटा परचलित ठाऊ बा । उजना गेल रहली त देखाली उजना मंदिर बा ताल के बीच मे एउटा शिव जी के मंदिर बा उ मंदिर मे दर्शन कार्ल हमैके देगी से जायके पारैया । टिकट कटाके त हमैके दु सय के टिकट काटा के गेली हमैके देगी मे बैठ के दर्शन करे उजना गेली त बीच मे जमीन बा । उजना मंदिर बनल बा तनिचुका बहुत आदमी सब उजना के जाइया उजान दर्शन करे बहुत फेमस बा उ बहुत परचलित बा उवाल मंदिर । ज जाइया पोखरा त उ दर्शन कार्बे करैया कहेसे फेवा लेक बहुत फेमस ठाऊ बा उहएयलगी सब जाना जाइया उह दर्शन करे हमहू सोच के गेली । उहे हाम्रा लेक कहके याद आइयता त हाम्रा उहए फेव लेक याद आजाइया ऊहएलगी सब जाना के एकचोटी फेव लेक जय के चाही ।